Oboyi yau guiyapereta, ani soo, tatape jare ikaviko eesa mbaeti yaiporu ñai mbaekira jaema <noise> mbaeti yande <hesitation> mbo baerasita oï jaeramo jaeramo ikavi yaiporu horno.